ტექნოლოგია ცოცხალ ურთიერთობებს უშლის ხელს, ერთი მხრივ აახლოებს ძაან, მეორე მხრივ კიდეც აშორებს ადამიანებს.

ყველაზე მნიშვნელოვანი გამოგონება არის ველოსიპედი.

სიამოვნებით ვისწავლიდი მანქანის ტარებას.

ტექნოლოგიას განათლებაში ნამდვილად აქვს მომავალი, იმდენად გადაჯაჭვულია თანამედროვე პროცესები საგანმანათლებლო ტექნოლოგიასთან.

გარემო ჩვენს სამეზობლოში შეიძლება გავაუმჯობესოთ გარემოზე ადამიანური ზრუნვით.

თანამედროვე მოსწავლის უმთავრესი მახასიათებელი არის თავისუფლება.

საქართველოში მყოფმა აუცილებლად უნდა ინახულო ვარძია.

ნაცარქექია მომწონს ძალიან. ზარმაცი ნაცარქექია. სინამდვილეში საოცრად გონიერი, ჭკვიანი დევის ძალებს თავისი ჭკუითა და გონებით ბევრად რომ აღემატება. ამიტომაც, ნაცარქექია ქართულ ზღაპარში უფრო მეტად არის გონების სიმბოლო ვიდრე სიზარმაცისა და მხოლოდ ნაცრის ქექვისა.

საყვარელი სამაგიდო თამაში არა მაქვს , თუმცა ვთამაშობ ნარდს.

გამბედაობა არის დინების საწინააღმდეგოდ სვლა.

მონაწილეობა მივიღე ლიტერატურულ კონკურსში, თუმცა უკუკავშირიც არ მიმიღია.

თანამედროვე სკოლის უმთავრესი გამოწვევა - ეს არის უწიგნურობა.